Inche, ekero narenge omwana, ekero inche ekero narenge omwana, nigo nagakorire ki? nagachesire chigosori chiria chia obwana. Ekero nagachesire chigosoria chiria chia obwana twakaimokirie nonya na amaraba twarenta egepira twaruga, twarentaa, mono naende buna ng'inyore kebe ekenene narenge omwana, twachiete mogondo kwa abande togasaria ebiasi. Tokarenta ebipira iga bwa erangi tokaiyeka, tokarenta omopira oria bwa ekoko, ebi- ebikebe bire biarenge bia ekoko tware korosia echiko. Twamanya korenta akapira, yaani togopapeta korosia endagera. Cha <hesitation> twarenge koochesera amaraba, togochiesa, omocheso bwa okoebisa, <hesitation> togochiesa engori, togocharoka, togoaka onyuro. Onyuro eye twagaakire okonyora togoaka abange, twarenta ebipira, twachoka twachoka, ase obwana bwane egento ndainyore, nakio ekio, nakoirwa nonya na ekanisa nakairerwa, natera, <hesitation> naabuta, twakairirwe twabeta abana kando, abanto abanene kando, twasomiwa, twasoma, ng'inyore buna kare, ebinto twagasomire biria kare omanyete naende nabi bire mpaka bono. Bono buna ase ekanisa twagachirie riria twasomiwa igoro ya musa, twasomiwa igoro ya nyasaye, twasomiwa. Tware gokora mpaka ebinto ebio omonto akoba bono nere okoiborwa, nere yeso, twakora ki? Twasoma <hesitation> inche ase bono iga efamiri yaane aba- e- abanto aba, mwane ase abana bane egento nkoinyora, nkobatebia igoro ya nyasaye ng'a tware kosoma riria kare togochiesa eeh, tokorosia ebinto twateba bono aye nyarebe, naye nyarebe, naye nyarebe, twarosia, twarenta nonya na amache, twae- twaaka twateba bono nyi- aye naye musa, twatamboka oroche, bono ebinto ebia bionsi koinyora inde abane bana, nabatebia kare, egento twagakorire, na eke, na eke na eke, eeh.